صح بي شغل الإنسان بي كون في عندك كتير أصدقاء بي شغلك إنو هنّي سيئين كتير كتير وخصّا إذا لئوك إنّك إنت ناجح بي شغلك وال- الإدارة بتحبّك و والّي حواليك بي حبوّك بصيرو هون رفئاتك الّي حواليك يلّي هنّي غيرانين منّك بصيرو يعملولك إشيا يحكو عليك إشيا مِنا منيحة حتّى يشوهو وجهة نظرٌ فيك. بئى بهون إنت كيف بتشتغل حتّى تحسّن؟ أنا بشتغل على تحسينُن إنّي أنا بصير باخُد واحد من هول السّيئين باخدو وبِعزمو على ترويئة أو على غدا وبصير أنا بئلّو إنّو شفت فلان نحن لازم نحبّو لازم ندير بالنا عليه لازم إذا كان وائع بمِشِكلة نساعدو ما نخلّي نز يكرهنا لازم نحبِّبو فينا، بصير هوّ هيدا الشّخص الّي أنا أعدت معو وحكيت معو هالحكي بي صير بيروح بينئُل الحديس للإنسان الّي هوّ سيّئ والسيّئ بي صير بيحكي للتّاني والتّالت والرّابع هان ساعتا بصيرو بيئولو نحن لكن كنّا ظالمينا لا هالإنسانة الّي عم نحكي عليّا لازم نو نحسّن وجهة نظرنا من ناحيتا وهان بكون أنا شو عملِت؟ بكون أنا حسّنتُن لرفئاتي يلّي هنّي كانو عندُن استعداد يكونو كتير ناس سيئين من ناحيتي وأنا هون بكون ضَمنْت صحّة ال- العِبارة إنّو هنّي صارو كتير رِفئا مناح لإلي. وأنا صرت أنا ويّاهُن على صحبة ومودّة وشلت من راسُن فِكرة إنّو نحن ناس ما منحب بعضنا بي هال طّريقة أنا بكون اشتغلت على تحسينٌ وعلى أخلائهن وصِفاتُهن.